Yo ta tanguan ña konri ta dakainri iin vee, a iin pared ta didaño na kanri nguan ho o on. konri tikuii, xana nruvia na kixó nida polvojan ta nrida ho o on. yakuanri iin nraku, xa nida ña kinijan ta na kichoa, tajan ta nguan kotutunri nakaiyá ai kotunri nakaiya na color nra koninri nakaiya, ta jan ta kon didaño kon iin pasada ta nrida kon inkaña xana kinro viia.